Mpomo le we ntem nkulkue ntem, mfikpu be mpi abe bibe mpie abe be nyuam, nruole che mu sukuel, mwan e'yi apieli mom eshe, oriki kuo kuo mwan obibi a'reto ke olenu liyel i teacher e'rike weh titank obibi a're ke opom le yi belo mwan yi apiele e'she e'kem mekem, nde weh obi mwan oriki male, yepie ayi mi mpomo le we yuor ka yur, because mi mkpe weh ke obubu oyeli mom eshe le wu yenu wule mi, ye mi mke weh ke oyuen mwan a'nyi nrikipom lewe e'pia weh a're nkukwe lidzo, lidzo a're nkiweh nkalkue bfuorong abue ki iyuor nyuam e ki weh, muana mi ke chi kisa wutem mpuomo nyuam nkeweh, ki e'yuor e'nyuam lemi lemi because weh ofiepie mom e'she mi tue nriki pipie mom eshe, yi mi nlue lo, e luel yi mi nluolo ya, e'feche mpomo nyin efefe, e'luel yi mi nluolo nkuo e'weh, yi enrue weh che bora kosa wutem pipie nyuam, opipie nyuam e'rikinab e'kie mi le abene abeh beh tabeweh li-kuo ke ofiabo be-your bom e'she tue, because mom e'she amal ayur liji yi kper ke oyur liji muan owami yi mpomo le we ya, omili yuyur mom e'she le che oriki kelike bemi, ofipie a're ori kipie nyie, nyue afikisa wutem, ye-bom kpo eriku yur riye e'me agbenu afi yuro yi mi mpomo le weh ya, nu nu Agbenu ke pia? ma wushu wushu le mwan oweh, pie binyin jpoo okelkel because owob ofinabo lishe, owob ofinabo akurafuom afinabo asese afinabo, yi mi mpomo le weh ya ke opia ochi pie osese, because le ken oyi okenu le wuchu olud le octham ochu le wuchu e'shim ki e'mi, mi mkpa wswu olulo lalo e'fe che mi miki kuel nlal le ome wuchu, oche kuoba bebe le wuchu mi nii ki mkuo eweh bebe le wufuro eri we ori ke okuobemi laba yi mpomo le we ya, yi mpomo le weh ya kizar because nlekue li ley kinab e'kie mi yi mpomo yanu nu